Alohan'ny hanambadiana olona iray zavatra tokony ho fantarina aloha de ny fihiziny ah akoatran' izay ny fahiziny izany hoe ny personnalité sy ny identité an'ilay olona de manaraka an'izay ah ny fomba ny fomban'ny zareo, ny fomban-drazana ah sy ny fombafombam-pianakaviana ,izay.